An, ia, sira fo baka ninakà fampiasaiko siran’ny ranomasiny in̈y fo fôtiny in̈y fo zen̈y fa mahazatra. Aviô mety atô na mbala izy mbala andokisan̈a na izy efa masaka ze mety asian̈a sira fo, aviô tsy mifidy. Sôsy sôza baka Mety mifidy raha mety atô izy tsy jiàby zen̈y mety asian̈a sôsy sôza.